Dim nogga ne me bu vallin ko nog be bum lam sheman laan nog be bum lam sheman laan karan komama laum memananni nebeb tubuma i laa bum sheman a kumarik be nebu valligeran genang ma nan nkunnago har ka daan gaskiya nwuk veran ke wariko nwa damuwa doni nedon tebe nba yiba nba geran naba leban nba dab saman beban ma samanan har maan bii su nwa pendon saran tebe saran kagena kuma har ga allah pendon teb mage an penbaan i wa naganan lummo den ku ma veran ke wuganga nwa damuwari nedon tebe dim nyari nedon a baani morannan a baan takshin a ba saranan minan woo kaan kaza minan wo beb been mate nyakun bebden to yewan yi newobuga ben penden anag anag sashi lummo den kaagenan ga wi nwoo nmabaan dimsalariga nedon vallaantebe diga njamnak lumo denan genagan wora bo a kunyenan doro lumo den awo damuwa rinedon tebe awa pendon sarani nedon febe ko wayiran a momshi lummo daan been dim geen tiga wora wadamuwa doon tebe dim weyan ga kori moranga nma nedon beb nyan a saranan minan woo beb been nte nyaku a saranan minan woo beb been nte nyaku a geri pat anagmunyel le geen kagi toh dim geen tiga annag mu nyaale geen kagi to dim geentiga ginag manun a kupogo kageen. Awa damuwa don tebe apokkage nedo nbu i sarana tegoong i penate i saran gong i penehi i saran gong toh geen nak manan ake wora be ne membu gankan gera geen nak manan a ku gurohar kawo aba nagan a faliri nedon so nma sara nan damuwa don pendon tebe nyadon tebe geep nat manan aku yelano bini lumo daan kagi se awa wo damuwa daan ka geen be nbamembu kuma kadan nwo membu memmebu inyenan lumo daana gan kuma nwoon i tabi tem noni i be lum o daan agan nwa damuwa doni goon bube dim nyare nyeen goon buma nmasam lumodaani goon buma i nyenan lumo daan dim goonbuma ibe morin lumo daan liin dim nebu ibe yewi bun soga i be yewibun ga diga inye be nan lummo daan dim ko ma pat nye bu iba lummo daan nagan ga i saranan a a miyan fa bog daakedeni nagda ke lumo de dake fe moon nyaman wa naganan goon nag geen been geen nagmanan toh penan nag nwo meme bu i nag lumo daanan koi jangi pen i be nagan i be guran gomnati tomanga dim nebura go'anje an iwa iwa iwa <hesitation> penjan iwa borto ke liin karan pendaan wa shemanan goon ba li sashi borto kerannan nok ma nwobenan memmebu lite ne amike. A mike bebkani penjanginbum a-ka'an halan, kaha'an, kaha'an hargo'onbube geran har be-ebeba veran wugan dimpen janginti dana-nan-gan geen-nagma nan wora awobenan memwobu go'onbuma ejimde ejangi pen goonbu ma ewuk veran dim nyare ma nyenan neelabum sheman neeba moto pashi neeba pasabu pasawari nyenanan kaannan goonbana gusu'sululu pendon damikuso pasawari kanan nee'ake geen nyena-nan goon wuk veranawa dim jangi pen nyen ebouti penjangin daani geen nagmanan nogma ewobe nan memme bu ejangipen kuma enaglumo lumotububo nebu eba lumo nagan erim maa geran ga erim maa geranka dangotebu goonbunna eba lumo nagan ainihi enak lumo geen nagmanan ekularo eku wugo festin penbe eku wugo veran denbe ekunago damuwa tebe damuwa tebean-nan ewuk purum denso lumobe ba geran epok wuma enak lumo inte-inte, inte pentabe insangita ingami ko mapta ebeb turanan to damuwa ge nagma nan nogbo inkun wooro ran membu enag lumo enak kun egaan kuma egaan-egaan subalang debte dimgeenti inwo dimgeenti benan dimgeenti enak kagen dim ebe nagan ebenagan karan komapat averan wugan ake pendon woo. Dani zake pendon woogani wookesoran nan geen nagma nan kun woro memme bu eweuk veran nogma ebasa evolli nedon buri keshi maa gera nanga wanewa su'uku nakku barka ah'ah wane memke buwa su'uku nakku barka to awodim geenti geen nagan mana aku woro memwobu enak lumo kuma evallii weebu nebu dim nyare dim goon e-yiriwe kpaan ko enwurima esora nan wai wane ka'an ga wai su'uku nakmenke baan barka wane kagnwa su'uku nakmenke baan barka awodim geenti dimkuma kokuma enag lumobeewa ai wane mikeyanwa nay lumo kanan ai duli nedon teso wai goonba-gooonba, goonba barkate to awoo dim geenti geen nagma-nan aku woro lumodaan nagan menwobu ejangi pen awa damuwa doni goonbe dim nyare dim samaga sama been sama nakke mumbararo samaba, esarananba mumbara amma goon nyen penan goonwa nagananni dimpendonso dim goonbe nebu fahincin neebu, neebu ebe-yep tin bunbu da'an nebu nebu eyepti bumbu da'ani ga eyeptinje samabu eba-nesheman bubeen geen nagmanan rayuwawo tun diganan jimananben woma ayiwo yilang so neranyi yi-yilang pat dama nyenankeka nyenanke kpari donbeen ke kpari sama kpari so geen nagma nan amma kuma amma geen nagmanan ekun sararo kagi pendena naran kenan. Penan nag masaranan nyen eyam bebiga masaranan ma sana'a don penan dim sana'a da'an mawayin sanab da'an veranso dim kafin ne donbe nyenama nan nog enwayi sana'a donibo e-nyenuma jum sana'a da'an ko ma gerananpat asaran benanga nog enwo nyare nog enlepki sashi nyabena esaran masaranan enlepki penan na ka'an kaza geen ngma nan e-rayuwame ko ayam beb wenan-nan mawayin lumo daan verangso don en-atti en-atti enli moriyo keri nyepenan inwa samana jumanni geen nagma nan mawayin veran bugu lumoso geen nagmanan eymme bebiga mawayin geran bugu lumo leban malebanan maba lepshi pirin mabaleban-balebanan ma lepshi pirin geen kanu man don wenan ko anyam nya harka <hesitation> dim geenti dim geentiga geen nagma nan ekun woro. Penbu dalan ko beba-bari mawayin veran pen ba'ananso enbaan penate dim nyare ko beb daan kabate pen baanam dalan-nan valli nebuate enwa beb-bega mawayin buguwe noni tunan webeba yiriwetunan webeba lebshi pirin kokai ko malori ko kumpoti webe ba lepshi pirin angake pendonso amma penan na naranga dim nyare ko ayam nyaga mawayin lumo da'an veranso ko enba'an pendaan enba'an penbema komin ensambeba nyapat ko emari beb nyapat mapende dim penan naganga pen bananden geen kanin. Amfani wa nogai geen kenin nafum wa nogai kompat dimpen bananden nogma enbaa penate modonga enpeshi lita tuna modonbo enpeshi katun noni anpenden na naran pendaanga ke damuwa dontebe pendaan nag ensaranga beka'an kaza geen nagma nan ammaso ka'an soga dimpen ba'ananga abadri har takshin asaamdawobu ebapen banan nyawobu ebapen banan kolasam anagbebden nyat awayin veranpen bananso dimgeentiga iwat awa damuwadoni nedontebe geen nagma nan akuliro bien epen banan ko amari beb nyapat npenden-de banan been geen nayma nan amma a ba'an penawa nedonse ka'ansoga damuwa don tebe. Wenanga nogga nog noni shin dim nogga nog nonishin menmebuga epbudan enanso e-enag kaden e lumoden nyang nanso men nongmembu been memnongmembadenbo eba maka-eba, eba penjangin enpagbu enane sangirde wa eba sangin esam enan penden enagan nanso efani enanso.